زه د منظرې په نقاشي کولو کې هېڅ وړتیا نه لرم، خو که برس، رنګ، پایه، چوکاټ او نور د اړتیا وړ توکي ولرم ممکن هڅه یې وکړم چې یوه منظره انځور کړم. کله چې نور خلک دا کار کوي زه ډېر خوندې ترې اخلم. منظره جوړول واقعا لوی هنر غواړي. د غیر رسامي شوې منظرې لپاره بیا ډېرې ښې نظریې لرم چې څنګه یوه فضا یا ځای ډيزاين کړم.